بالنسبا ليا نحب نكون مع عشرين خو وأخت, على خاطر العايلا الكبيرا تعطيك إحساس بالأمان, وكل فيهم ينجم يكون مصدر الفرحا, مع العيلا الكبيرا تعيش برشا ذكريات باهيا وماحلاها برشا, وتنجم يكون عندك برشا تجارب مختلفا معاهم, أما تكون كونك الطفل الوحيد, بالرغم من الهدوء, أما ممكن تكون تحس برشا بالوحدا والقلق.